थंडरस्टॉर्म म्हणजे पावसाच्या दिवशी मारता तो मोठा गडगडो आणि वीज कडकडता तेका म्हणतात। यो प्रकार खूप डेंजर असता, खूप जना माझ्या सारकी माणस्या या प्रकाराक भीतात म्हातारी बाळ्यांग सांगतात की वोर आभाळान म्हातारी गुने उडता मानन। आणि मानन तो आवाज जाता पण खरा तर दोन मोठे पाण्याचे ढग जेव्हा एका मेकाक आदलतात तेव्हा तो आवाज जाता आणि तेनच्या घर्षणाच्या खातिर ती वीज कडकडता।